الشهر المفضل عندي هو شهر نوفمبر، في نوفمبر يكون الجو معتدل مش برشا حار و مش برشا برد، الكل يولي هادي و الأجوار تحب الوقت لنحبو و نركز فيه على الدراسه و نرتاح و في نفس الوقت نوفمبر في برشا مناسبات كيما عيد ميلادي لنتحمسلو برشا كل عام، ديما نحب نكون في نوفمبر مع العايله و صحابي و الناس لنحبها، نحب نكونو كامل ملمومين مع بعضانا.